لو هعمل طبق عشان أفوز بيه في مسابقة فهيبقا طاجن ورق العنب باللحمة، وده أما يتعمل في الفرن فأما يبقا طالع طعمه جميل جدا وبنستخ <hesitation> وأستخدم عليه توابل كويسة خالص يعني بتخلي طعمه كويس غير إن اللحمة وهي من تحت بتدي ورق العنب طعم جميل خالص.